ñaa kuu ña ná ta´an yo ña kuu kui´i ka nahua ku ntuva ka nahua kuu siasíyo ra ñaka ni ra kó´o iin ná´ña kuívaa ra kasintiu a tivi´a katyintiu tyi taku yuva ha taku ra iva sá kuantiu ntuku ntíuña ra kisíantiu ra tyi kiti takuintiu kiti ra tyantiu ña a tyo´a vityu kuíi siasíntiu´a kò´o tuvantiu kúkui ñá´a ka kúkuii ña ta kii ta ña va´a ná sáan ka tyi kiina tanúa ta´na ta´na nú tu sakusia yu´va ka ra nta ntáki kuni mina kasina a´ru siasína a´ru kò´o siasítuku na ña ra kiína ña ra kúnuna ñá nira ña kumintiu ra ñá kúumí ya´yu ve´e ya´yu ra taru ntá íña kii kasi taku iki´n ha taku ña naña ha taku ñamí kua´n ha taku ñaa ntakúmia ntakúmii ntuva ki a ntuva ku´a a ntakúmia kii ra sa´ra iva sa´ra síasi ña in kii uvi kii ra tyini ntiá ni siasí kò´ña ka tyo ñaa tahua sá sía´nsá kò´o kuni kukui´nkuaa tivi ña ra sá kasituku katyiyu ra kuu sá ku´e ña kura ñatyo savá viti viti siasí ña viti viti ni ra tá ña´a ni kúni tuku kasira kuatuku síanu a kuaí sii´n kua´i riso ña taa´n ña kukuí na´a ñara kotan ña tyi kotanii na ko´a sá kukuiña sa síaa ve´e